<hesitation> Qinisinen ininii wonin yeduf inin environment hin konsavaa wonin konsavuf yani Maua gar dibia fuude gar dibi gesse maua gar dibia yani maua wot dabba bere tokiit maua ininii deqe minan midafeta maua kunen hin baa duub maua wotjebisati yani ininii dansa yani environment cholea.